ia, ny haiko izen̈y mahakasiky fomban-dreo Danemarka àby io. Reo izen̈y manan̈o karnavaly kôfa voalo voalahany febroary in̈y izen̈y. Aboaka eo koa izen̈y manan̈o fe- fety izen̈y reo isaky nôely isaky desambra izen̈y koa izen̈y isany azoko onon̈a amy fomban-dreo.